کلمبیا د جنوبي امریکا څلورم لوی هیواد دی. دا هیواد لوی پارکونه او موزیمونه لري او ګڼ فیستیوالونه په کې لمانځل کیګي. د کلمبیا خلک د چښاک ډیر مینه وال دی او همدارنګه هغوی سلګونه د موسیقي ریتمونه لري. د کولمبیا مشهوره سندرغاړې شکیرا او مشهور لیکوال یې ګابریل ګارسیا مارکز دي چې نړیوال شهرت لري. <hesitation> کلمبیا دوې نړیوالې د نوبل جایزې لري.